וויזוי צו אנגרייטן און צו קאכן בונדלעך. <hesitation> קודם זייט מען איין די בונדלעך- מ'לייגט עס אריין אין וואסער פאר אפאר שעה ביז ס'ווערט <hesitation> ווייעך, נאכדעם לייגט מען עס אריין אין א טאפ מיט וואסער און מ'קאכט עס אויף און מ'קען צולייגן געווירצן און אנדערע מינע זאכן, און נאכדעם ווען ס'איז שוין גוט אפגעקאכט קען מען עס עסן.